والله شوف أنت بتسألني في إثنين ما يمديني استغنى عنهم النوم والأكل لو خلاص بس لو خلاص بنقرر أروح أظن إني ممكن استغنى عن النوم لأن الأكل شوف شيء لابد منه ممكن تكون موب جوعان بس راح يعني تبي تاكل اكثر او تبي تاكل بس لمجرد إنك تبي تاكل. فممكن نستغنى عن النوم قدام الاكل